والله أخوى إذا بغيت تحسن أسلوبك فى الكتابة، <hesitation> أنصحك يعنى إنك <hesitation> تقرا كتب كثير ، يعنى تقرا أى كتاب مثلا ممكن يفيدك بعدين ، الكتب حقة ال - حقة القصص وكدة هذى بعدين بتوسع فكرك بعدين يعنى فى أش إنك يوم ما تبغى تكتب بتلاقى مواظيع كثير إنك تكتب فيها ، يعنى أنصحك إنك تقرا كتب كثيرة.